أفضل ذكرى في طفولتي هي من اللي رحنا لل <hesitation> لاكولوني المخيمات الصيفية لل <hesitation> أطفال الصغار، رحت مع جيراني وصحابي. <hesitation> وعندي أفضل ذكرى في طفولتي لأنني استمتعت بها ياسر، ولعبنا وزهينا وحوسنا في ذلك الوقت، وكانت من أفضل <hesitation> ذ-ذكرة تع طفولتي لحد الآن.